Flés lailu flókunatsú hei zána áján mun tím áján kan va kaljun áján hei flés áján kan kalcóng en teinatúra niyá. Hei ké in tia kalcí nilavíni motúra tepo ám tríni niyá motúra áján kalcóng kan kalná tepo áján en kim éxidén lampón tepo kan neité niyá hei laibam nausáan haváni tiyáng. Flés laitúm tasú átúng léi meini kan tán. Hei hú áján zána tepúniin séi hei in áján baustí tiyá hipói flés laidáng tsiá tówa niyá kan móng tríni niyá zána tehi kan mamó léi meini.